Afu, noy afu sendiri, noye sennirte. Afu ni, afu ko annduɗen innde wotore, amma e ɗe chenndira e nono majje. E wodi nanduɗe e no juri wa'inon ɗe ga'I, e wodi latiɗe nareri ni wai e biye goldin, <noise> e wodi latiɗe wojjuwa, kanɗe biye boɗeje, e wodi latiɗe ordu waɗeɗun duya ole, e wodi latiɗe <noise> rauni-raunitinɗe ɗenno e wiye fuji, e wodi latiɗi buto muɗum e oli ɗe no e wiye gala nini ɗe ga'i.